Gne sokatry di izy re laza amigne sy tia korota, sy tia sy tia adiady zany, fa hoetiny milamina avao gnanazy sy magnosy e namany defa ny agniny eo ny agny! Ary biby ela velo! Mahadigny sy homan-kany izy io! mahadigny sy mindrano.